Ñukami munana, munani munani viajanata trenpe trenpe una experiencia única gapan mas ratiro viajarin laya chaya naturaleza atarikushpa a la antigua riculaya tiempo ñukanchi yaya mamakuna miknilla parlalla ñukachi tiempo purico horaku hura hura hura llakta kunullakta ladumiman purinaka alaja alaja karka nipa trenpe trenpe purilla <hesitation> purilla arkanchik nipaha wapunapi o cucunapi trena atiempo fotokuna rikukchillan ñuka wakyaya chay ñanta ñukasi trenpe purinchiklla markanchik kay machaimayman wakra costaman chimantai chype familiakuna shuyayakuna trenpe urikukta nishpa chay untami ñuka chikmi mas viajadata munanchik trenpe ñuka kichwa shimipe maquina nishpa kayanchik chashana llatanmi <hesitation> trenpeka ashtawan ashtawan aire puro respirareren naturalezata chay kuyashpa ña wirishpa purinkapak chanllata <hesitation> mana tanto como medioambiente ta dañalayachun yacharin chay ñuka chik preferencia trenpe purinata pasiashpa munatishpa quisakunka kay gobiernoku establecirinka ñukape chashna purinakuna y chashnallataka aire puro respirashpa turistaku nada shuk ladokunamanta pushamushpa ashtawan ñukachispa tradiciones ñukachishpa cultura ñukachishpa kawaykunata riksishpa richun chashna llatak Quisa kay nuevo dirigentekuna ka chay imashi bueneficiokuna kunka chayak ñukanchik comunidad kunaka se fenefician ñukakunchik puncha puncha trabajana ñukanchik productokuna, nada ofrecen nada ñukuchikpa medio de danza, culturat, presentandota chashnawanapak quisa a veces restablesingan ñukanchikpak tren ferricarril nishpami rimarini. Ñuka chakmi comunidad Nizag llaktamanta kani chaypimi ñuka chikpak tiempo yakuna parlakuna, parlkuna chaypimi ñuka chikpak tiempo imashi tiempo chayakuna chay lomitata tumankapak chaypimi dinamitkunawan tuyachish pacha chay ñata ñankunata miles miles de personaswan trabajashpa chay linea del trenta shuk chierka chaymantami luka chikka conosenchen nariz del diablo <hesitation> tramo del tren mas dificil de mundo nishpa kay yamunkuna chaymi ziczicpi tiyanpankuna chaymantami comunidad de Nisag, y chay ñuka chikpak territorio kashkamanta ñukahchikchik munanchik ñuka chikpa tren funsuinachun ñukachik llukshinkapak ñuka chay shukuko esta kilometroscion de tren Sibambe nishkamantaka kawsanchik a cinco kilometros, cinco kilometroska kawsanchik si hay trabajo tiyahuka tutammantaka likkaw puririnchik chakilla por seis cinco kilometros seis cinco kilometros y tardecita chaki llawan kuitk munchik chay ñuka chipak sustentoo de familiakshkamantami ñuka shikka purinchiklla presentacion de danza presentacion de ñuka chikpa artesania como es shikra, poncho, pollera, sombrerota ñukanchik ñukanchik polleratakpi Elaboranchik ñukachapa llankta elaborashka chay productonata ofrecenka vueladomanta shamunkuna turistakunata turista nacional, turista internacional, chanllata chaykunaman ofrecenka kunanchik chanllata a travez de danza ñukachishka representanchik ñukanchik imalaya tarpunchik ñukanchik imalaya productokunata adquirinchik chay llata imalayaka ñukanchik timpo minkakunakashka ñuchapi mamakuna imalatak tiempo minkakuna runakashka shinata bocinawan chyanata chaynata kichwashimipi ninchilla asua asuanishpaninchik chicha chicha bebidata chaytami yaya mamakunashina aparish pakcha nayapunkapak rrishpa yapuna arranapi imashtik lo que son ganagados lo que <hesitation> imashtikuna arma yukunishpaka yanchik chaykunawan ñukachik yayakuan tiempo ya yapushpaka tartukuna kashka chashnata productokunata como cebada, trigo, sara ninchik lo que es choclo chashna una tarpukuna kashka chyakuna tami yayakuta culturakuna palage ñukanchikka atravez de la danza, atraves de ñukachikka presentanchik, hora que Nariz del Diablo, Linea del Tren, nishkape chaytami chishiñak kudar ashtawan practikashpa practikashpa ñukachikpa hipawiñaykuna ama ñukachipa cultura, tradicionta perdechun nishpami ñuka chikka chashna katinchik. Chashna llatan ñuka chikpami yayakuna tiempoka parlakuna ñukanchipa ferrocaril, linéa del tren, nariz del diabloka. Kawsa kawsa lomami karaknishpami parlakuna chashnallatak tiempo manchanay turiskuna purik karkayta chayta trenka chayllato puri karka hawakuna hawa humakunawan kunapi mancharegentekuna uku kunapi hunta gentekunawan chay lomaka rikkupimi chay lomaka chay maquinachi tren nishkatata mikurka nishapami nipan chay lomapi maquinachi tren chinkarishpaka nikankaiman mana yacharichunnin maypi kashka chaymi yayakuna niklla chay lomaka kawsakmi chashnallatik lomakunamanka siempre permisota mañashpa imashitishpami rina nishpashkunaka yayakuna nishpakmi parlaklla chaymikana kaykama mana rikurinchin miles y miles de personasta aparishka rikuka. Silencio chay linea de trentaka chay ratuka eloy alfaro chay wayki manchanay gentekunata extrangero gentekunata pushamushpa trabajachin chayman trabajachikukpimi manchanay chashnallatik wañukuñata shi tiyarawa wañukuna chashna trabajakunaku wayush wañushpa katirakuna manchanika cansanciokunapi manchanay chy expolcion dinamitawan explotashka chashnashkami manchanay familiakunaka wañun chaymuntami chay parloka tian lomas abirishpaka chi maquina chay chi tren enterotaka mikun entereotatak mikun nin chaylomitaka chaymuntami chya parlukunaka ñukanchik yaya mama ñukanchukpuk taytakunaka parlakllakuna Chay chaymi manchanay experecnia unica kan viajana china trenpeka chashnallatik ñuka mana tanto munani vjianata carrupi ñukañukanchipa yaya mamakuna nishparan ñukanchiklla ña cuentacunchik ñukanchik medio ambiente ñukanchipak madre naturalezata contaminashpaka katin chaymantami mana tanto munanchik ñukanchik chakna viajanataka mutupishi viajanashi medio chiri chiri can chaymuntash mana tanto munanchik vijanataga chaymuntami preferenche chaypi wakinka chashnallatik pero ña motivo de trabajomanta shinallatik viajantik tukan pero mas experencia unica sentirin treenpi viajan. Chanallatak bicicletapi mu purinatashi munashkani becicletapi purinashi manchanay alaja alaja kan tiempo ñuka uchichaspapish bicicletata manchanay yaya mamakuna randishkuchun munaklla kanchik ñukanchik uchilla na ñucanhik adquid pudirkra canchik trabajo china nikpi ñukanchik mama kuna tanto economia avanzakpi mana tanto utilizak kanchik pero chasnallatak ashtan medio ña wiñashpa ña riji nukanchi yaya mamshi adquirishkushka bicicletata chyacunawan wambrakuna yachasha yachanamunaywan imastik canchik ñukanchik yacharanchik bicicletapi urmashpa Takarishpa kashna purikanchik péro mana rinderik kanchik sino bicicletata japishpaka ashatawan purish pusrish purish riksha kanchik chashnashspa munachik ñukanchik chashna mayta purishpa bicicletakunawan chaknallatak munachik experenciata rurachunka nariz de dablomun bicicletawan purinnata bicicletawan paseota rruranata chaynata munanchik chashnallatak organizacionkuna kiza ayudanka quiza ayudanka chashna bicicletwan japishpa uri wichi purishpa natarualezata riksikshpa experimentashpa chashanallatak aire puru respirashpa purinkapak chita munanchik quiza shuk karrera tian Nariz del Dabloman